Nej chuku lí chukua a taj nej ba ka'i riñan xuj man chukua maru nej, man chukua mare nej, sani bé 'ngo ñan 'hiaj taran' xuj riki hio'o ban nej xuj 'ngo hiu'uj lí man xuj riki hio'ó, ni si 'hiaj nej xuj nga ahiu 'ngo rasun lí ahiu 'ngo sitsi' nej hia ahiu 'ngo chachún nej, ni 'na' lí naran' lí naran' lí 'ngo 'ngo tasu lí ata xuj ni ta tukuán maan baaj xuj, ni naran' sa' anin' xuj si tiun kuman ataj nej ni natuj sa' nej lí ruhua tukua lí, riki hio'ó min tukua lí ni naran' lí rasun ni uta man si rasun lí 'hiaj lí cha lí, ni uta min nara' sa' lí si-nihia nej lí ka'be 'ngo chachúnj, ka'be 'ngo tasu sitsi', ka'be ta ba maan 'ngo tasu cha ba sani nej rasun tsi rruhua niko xuj toj bé ta min 'hia nej chukua lí ta, níin' ti 'hiaj nej xuj si man xuj ruhua chuún' ni aché xuj ta tukuán maan aché xuj, ataj nej sisi hia abi xuj ta tukuán maan aché xuj, si kuman nukwi ko' ataj nej sani nun ni'in si changa' sani kwenta sisi bé ta 'hiaj ke xuj riñan naran' xuj si-nihia xuj, ni cha xuj nara' sa' xuj 'ngo tiempo o' kuman ni bán xuj 'ngo hiu'uj lí ni ta tukuán maan man xuj, ni hia o' kuman narán' tu'ba hiu'uj ta 'hiaj nne hio'oj ni bé ta ni naran' sa' xuj maan xuj, ni ta si'hia rá xuj si ka' man si-nihia nej nihia naran' xuj nej tiempo kichi'ninj, naran' xuj man ni nara sa' xuj ni cha xuj bé ta min 'hiaj nej chuku lí chukua ta.